إيه كي كنت صغيره مرات تصارعت مع نفسي و قلت نتصرف كيما لو مريضة باش منمشيش للمدرسه خاصة إذا كنت مش حابه ندرس و لا عندي واجبات بزاف وجبات ياسر، نعمل شويا تعب و لا صداع باش نقدر نرتاح في الدار، لكن أكيد مكتتش نحب نغش على دوام بس ساعات الواحد يحب ياخذ الراحه.